Mbeɗe heɗto jimɗi ceertuɗi ko wayino rap, wayno jimi taariik, wayino njaru. Ngati mi yiɗaa kala sahaa nannde huunde wootere. Njiɗmi ko nannde ko seerti, kolli ceertuɗi. Ɗum ina wela kam no feewi.